Ley lewru Septambru non, noogayɗiɗi muuɗun woni ko Mali hewti ndimaagu muuɗunjuuɗe Faranse. Ana wara e hakkille neɗɗo so haala septambru haalaama. Sabii <hesitation> hitaande fu, mi <hesitation> ngaɗan yewtere muuɗun leydi Mali ɗoo. <hesitation> Ɗun yewtere mawnde non.